O yi minian a o yirala we boni a o yirala we donbo'o o yi lo mi tun a va yɔrɔ binu a o bɛ zun nu wo o yi vɛ yu nuhonu nɛ o a yi bɛna ma nuhonu nɛ we kado han ho bewo bena nɛ o ma nɛro nasona ji we cado hanro um toro naso ha'iri ma desi a to mabɛnɛ o yiro o ma vɛ lo naso se to mu ma wesin kuwa paseke buɛ o wo hanro mu-mu-marke aro wala to mu manɛ aro ha'iri desi a donc o yiro o ma vɛ lose wowowo nɛ toro matɛ to jiramu dɛ'i hiabua